ña tu sakusia yu´va ya ñuu ntiu yoo ra ñaa-m tu sitiuna ntaa´ko viti kuu ñaa-m nu sakusía ru yu´va kuu nantee kuñu ka kuu nante ta´va náa kita una kii kita ra sa kuu kutiun yo ntanu kutiun yo ntaa nta´kuu tiu´n nta´kuu ikara sa santuyu ika ra ntakusia yu´va ña katyi na nante natayu taru ni klinto´a ra kuu sa´a kase inka kii ra ika nantea´ra kuu kutiun ´rua sanu santu visi tava ni ku ta tiempo yoko ra nùmi ti´via numi ntatee ixta ka ta kinto ixta ko ntiiña ko´ra natee a kita inka kii kita uvi uni ra tu´ka ra tu sakusia yu´va ra náa kitaa kukui´n a tisi ru nahua kua tyae tisi ru ra náa a´su kua kui´i kua nahua katye ñámi kuu na´hua taá n e tisi ru ra ná kita kukui´a tisi tu sa kusía yu´va ka´ra ñaa sa sitiuntiu ru ñuu ntiu riso mia sa ña kò´o nta´vintua na sitiuru ko kua´na sitiuru tu´tu ntakusía yu´va ha ñuu ntiu mia n´a yatu sakusía yu´va ñaka ni hua situna ru nùù ntatya va´a na ña´a na a ñaa ntayuna a kuñu a nakumíaa ixtali nakumia yaa nùù na ña kinto kò´o kusa ka kasina unka kii ka´na ra ñaka hua saa tu sakusía yu´va tu sitiuntiu ñuu ntiu